Për të fshirë një dhomë në mënyrë efikase, fillo duke liruar dyshemenë nga objektet si karriget ose tapetat e vegjël. Përdor fshesën me korrent me lëvizje të ngadalta dhe të drejta, duke mbivendosur pak kalimet për t'u siguruar që nuk ke lënë ndonjë zonë pa pastruar. Përqendrohu veçanërisht në qoshet dhe buzët e dhomës, ku pluhuri ka tendencë të grumbullohet më shumë.